To həna asibitə nə ya məti kuma waya fa gar zhi susai domin ma zhi na tə ghə na pənyi mbw ni nya mi to dul ndw məl həl ni pənya mbw tə dʒighl ma mbw bọbur va wsi nta gama mə pa’nya shiw na ndw shiw den ma ghə nyi mbw məl həna asibi tə na to ni nya məl hən ni daidang nya mbw ma gəwi məl ni dadang mbw ni mbw vala mbw ni ə həy məl wsa məl hi saa nan ma mdw dʒa gla ma daidang na ni nja səkə kəl ghe nyi ma dʒika nji kəl oheyi na ni nya vala ghə nji ni ghe nja kumani dʒi gulnə to kimbi monti wsi ma bou ko wane wsi məl gha mi dʒi gul ma va shiw na mi shiw dt ti ghə zi na rə mbw ra nwi na d chiya wa na va dʒi gul mi ghə zi bobur va wsi kəbi dʒa rə ghum hə na asibitə ma bew. Hə ni nga dʒu wsi mbi gul susai dominrə ghə na pənya mbw ni gha mi ko wanə ndai kuma wa shi rə kə bi ngwaminatə ma hə na asibi tə na wa mbw kəl dʒəv kuma susai. Domin ghə zi duk wsu məl gha na sai ni daidang kələ gha ko sai dʒi gulm kəla gha to hə na asibi tə kuma wa ngwaminatya fə pilə kuma mi numba gutam bow na numbu bukə to ko wanə ndw kuna ira bara shi rə ma hə na ngwamnufə na həna ndərə susai tə hən nga al barka sui yarighum kuna na mbami vilə <hesitation> wsai nja mbani vəla gha nga bu rə hə nə gha məli ngwamtə ya mbuni nkirə ndwi koɓo wa shiw nə mbw mba ni ni mbw vəla ghaw to ma hə na ngwaminate ne to wa ghəy shit ma bəw ma hə na asibi tə na hə ndəri susal don ko wanə d ndwi ra mi daidang kəl ghə ndiw na gha mbain məl həl nwi to <hesitation> hə na asibi tə ma <noise> kəmbi na diya na batsi ba ni ya fa gar ra ziw domin zha məl hən rə ghə na mbwi zha məl hən rə ghə na pənya mbwi do to duk ndw ra kumani <hesitation> galamu daidang na ni nja sekə mu gha mi lərə irhai ghə nji ma dəi gul ma nji na na nja məl aduwa gha ni yarighun məl əbarka gha wsa mbw məl ghə zi wsa ɗa kenan ma zhi ndw məl təl na asibi tə rə ya kumani ohə niya mbi na wa ji da ɗiya zi susai mbə hən ngyi to ghə gi <hesitation> ko wane a ndw kuma wa mbra shir na ha To <hesitation> nə sha ha ma ko vəzhi ladi ko vəzhi salasu ko vəzhi luma ka bwa tsi vəzha shi ka gha gha məl hən nwi ko həvəl ma bow ko həvəzhi ni mbw səkə tsa miya chikə rə ghən gha ni mbw di gha ko ɗa hi ma tə mbw kha zhi kar fə makən nga pədləm ni ya vəl whai ka nonti manəla ghə na galma daidang to domin ha na ma hən na asibi tə na hən ni na dʒa wa barka mbi susa ko zhi nu rə ma ma mbw ra shir na ira mbru shir ma həna asibi tə na hə na ndri hə na lala kuma yanghum ni ghə na nji ma wa ji daɗi ni gha məl domin gha ra məl hən mə ghə na galma daidang ndwi gha ra məl hən ni pənya ndwi ni gha kəl tə ndwi sarə mbi damuwa to ghə zi wsa ra ɗa ma hə na asibi tə wa hən mbi to na dʒa zi na ma ko yasəki nu mbi makarant a na dʒa zha na ma ghə rə nta wsu tsu karanta ghə ko wsa tsu janga ghə kə <hesitation> mri makaranta na sai hə na asibitə ca hən na asibi tə domin wa ghə shir na hən nga albar ka nta ko da ʃhi ke ma mbwgula mbw na <hesitation> kobo mbi nə ghə ni ghətəni daraja zi ama ghə zi baw Ma hə na asibi tə na pana rə dʒa dʒa dʒəvə kuma ha hən nga albarka hən ndər mama bow don mdi hən bə ghə na pənyi ndw kamai wsa shi na pa ghə ziw don ko zhi na ma hə məi hən məl hən rə ghə na mbw gula mbw na ma kuman dʒigulm ma va ghə nu zha nda ghətən rə gar zha nda ghərən rə gar to ko wa ghə səkə məl gar wa ghə warke na ma zhi na zhi na nda ghətən rə gar domin wu wsa ra məl gha rə domin zhi ra vəl whai ghətən wa ghə kuman da <hesitation> dʒigulmi na niya niya ntang ghətən rə jən daɗi to ghə zi wsa wa ʒhi ma həna asibi tə na to həni na ndəri hən kuma nə ladda pana aja rə nuwi dagha pili kuma pwari ya gha rə kuma hən nə gha məl mna bow nə gha zəma fa gar kibi nə gha məl domin hən na ndər zi hən na bə baw.